ס'איז דא פלאדס, ס'איז דא א הינגער, ס'איז דא <hesitation> א ערד ציטערניש, טארנעידאו, האריקעינס, ס'איז דא אלע מינע פארשוועמענישן, מיט וואסער <hesitation> פארשוועמענישן, און קעלט, און האגל, די מינע זאכן.